<noise> هلّئ الشّخصيّة التاريخيّة يلّي أنا بحب إتعشّى معا ويا ريتنا كِنّا بي هيديك الأيام حتّى نكون جنبى الّي هيّ ستنا عائشة اللهم مرضى عنّا يا رب، ستنا عائشة هيّ كانت على طول بي جوار الرّسول عليه الصّلاة والسّلام كانت هيّ الزّوجة لزغيره بي زوجاته وكانت هيّ السّت العظيمة يلّي كانت هيّ شو ما بيحكي الرّسول تِنْسخو بي راسا تنسِخو براسا ليش؟ حتّى توصّلنا كل الأحاديث الّي كان يعملا سيّدنا محمد عليه الصّلاة والسّلام ويرويا للن للصّحابة حتّى هيّ لإنّو مُصدّقة عند النّاس يعني نحن منصدّق الحديث إذا آلو روي عن ستنا عائشة نؤكّد يعني هيدا الحديث نحن منحبّه لإنّو كانت ستنا عائشة تسجلّو <noise> كل أحاديثا بِي راسا وحتّى نزل القرآن وهوّ إجا خبّرا إنّو القرآن نِزِل عا سيّدنا محمد <noise> وهيّ كانت تساعدو بي كتابته حتّى يصيرو يجمعو كل المعلومات <noise> ليوصلوا لإلنا نحن الّي هلّأ نحن عايشين فيّا ولازم ستنا عائشة اللهم ارضى عنّا هالإنسانة التاريخيّة العظيمة <hesitation> نحن كتير منحبّا منحبّا لي؟ لإنّو خلّتنا نحن نحب بعضنا نحن في عِنّا ثقافة، في عنّا حضارة، حتّى شعوب العالم كلّياته ما فيني أنا إجمُل بس شّعب العربي لأ. شعوب الأجانب كلّياتُن <noise> بيعرفو هالشّي هيدا إنّو نحن عنّا ست عظيمة هيّ وصّلت الرّسالة من بعد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام وكانت تسجّل كل شي بيقولو <hesitation> حتّى تعطينا إياه بي كل حذافيره وبي كل معنا و ويا ريتني بهيديك الوقت أو هلّأ تظهر وأنا اتعشّى مع هيك شخصيّة تاريخيّة واللّهم رضى عنّا ولإنّو كان نَفَسا طاهر. <noise>